أتمنى لو بدأت أتعلم شي جديد في وقت مبكر, مثل اللغة الإنجليزية, لو اتعلمتها من الصغر, أو كمان مهارة, زي مهارة البرمجة, واستخدام الحواسيب الذكية, كله مهارات بتنفعني, يا ليتني كنت اتعلمتها في وقت أك-بكر, علشان أستفيد فيها في مستقبلي, وفي حياتي.